Eh <hesitation> eki na roki bulokon sola em <hesitation> biasa meke mekeki, biasa gara gara anu to maliki mentu renureng. Biasa duka menjiobongi. Na eke nalarongki to biasa, mabadi gollong ta eh <hesitation> eke pajampinna. Biasa langsung <hesitation> laoki rumah saki. apabengki dokter pijampi. Iyake jong kampong, eh <hesitation> biasa mamma wariki na pabengki to matoa tomatoa pejampi. Ke kande, iya tu biasaki makale. Iru iruki wai lassu, <hesitation> biasa ke makale eh <hesitation> ma sarapanki mane, di anu to <hesitation> mane beraktivitas biasa ke pija pijampikampong to. biasa Daun daun er biasa bisaki alai jolo pangala ke di ke di pakei to biasa makale. Eh <hesitation> karuwen ke pijampi kampong biasa duka ke lao mamaki. Jampi jampi kampong eki pi jampi pijampi na dokter. Biasa tiga kali sehari, <noise> Yake anu eh <hesitation> malassuki biasa duka jongai anu toh, jongai uran monar uran biasa pinjoboiki. Eh <hesitation> biasa to ke lao malassui, biasa malassu kaleta. Itai di belei, kepejampinna to biasa jomai dokter biasa paracetamol ri, eh <hesitation> asam penamat, kejong kampong biasa iyaretto biasa anu makale iru wai lassu. Mane ku mande, biasa ke anui ke lagi garagai to pejampi biasa makale rinna lamammakki, di irito pajampi kampong ke pejampi pejampinna dokter. Si anu tiga kali sehari saba, jomoi emoi di dokter to. Soroki ku mande dikandeang mi to. <noise>